Za alôngany tsy mahafantatra hoe ino fifandraisana misy amin'ny biby madinika fa za ndraika mino hoe misy, misy ilay fifandraisana fa izy fôgna tsy haiko. Ya. Zay no azoko ambara fa mety misy ilay izy.